أنصحه يحدد أماكن مخصصة لكل شيء في المنزل، ويكون لكل شي مكانه الخاص. بعد، يقدر يستخدم لستة مهام يومية أو أسبوعية عشان يعدل البيت. يقدر بعد يجرب يقط الأشياء اللي ما يحتاجها أول بأول عشان تقل الفوضى. ويحاول يخصص وقت قصير يوميًا لترتيب وتنظيم جزء معين من البيت، حتى لو كان خمسة عشر دقيقة فقط.